واه הומא פא ח’קיקה, אחסן חאג’ה כנפ’דל נדירה פ אלעתלה דיאל נ’היאת אלסבוע, היא נעט’יו שוווי דיאל וואקט לע’אילה ו שוווי דיאל וואקט לנפ’סנא ת’א חניא אלוואקט ל’נרטח’ו פיה ת’תפרג’ו פ’אפלם נב’ק’ו נענאס, באש נגדרו נריקובירו שוווי ו נבדא’ו אס-סימאנה עאוד תאני מן ג’דיד ו אך’ן אג’’ביה אלוואקט כנפק’ר נחר’ג ולא נמרס רי’אדה אלמפרדל דיאלי.